Kanoo ɓaa pətasə ənə kana a kaɗoowánowá, tiitii a fer nəsə autonewə́, na’ niisə manawá, naa autənotowáno ɓaanə keme, hana kamni autonoto ən taalə, mee yi taatən kongsa kən, ngə taa ker kə ngaa koyara, a han səsa nə ti sendan mai kya nə kem bəsəsa kə káa atom bong təra, rabte kuma ənə kééto ngaa yadda kaka nə kéesəya, me ngən yau mee kə ngə koa kerkaya kə ngə ti senda a mbə sáád, kausə kaba, tatənte ənə keme ker kerto sem bəam ən kosaa a pid ngaa bə sensə kə ngə káá ngə koa lumu a fer ngən yausə kə ngə piɗwara, kerkerto mee kanan kanan, to mbə tatən nə kausəsa kwasi nən a kaɗoowáno a puttááɗiwa maa, a tííri fer nəsə autokawa ngaa yaɗɗa nə kéésə kakaya, nə ti senda sosai ma kəna kaahwa, mee ngə yau ngə nə le nə far meetana u koko a kerewara, a yau ngə nə na kere a fer pamsə mee kə ngə nə nawá. Kaa yi kora orwánon yi nə na ker kayan a fer nən yausə mee áwá Rable ngaa baa kéesəwa, səmoo a kaɗoo a tandawa kən, mbəsa bolbol ən káásə a fadaa tandawa, səmoo kaɗan keng ngə səmə, kuma nə too hamsəsan, nawaso kwasinən mee tentəra mbəsa kən bolbon ən fədsaa tandawa. Kwangkwang usu mee ngə sem ma səmoora ngə káá ngə kadaa kerera, mee səmoo kən ngən kadda a peɗeped mbə sáád pəraa wosə woa tom ka sem kwalaarira wa, sən káá har ti ngaa sən kanakaya ngaa ndə tiko nəwər mɓəsəsa nə sen taten kuma ma kaahwa ngə tiyaa wííyo, baa kíí nə hansəsan ɗəm, bongtəra bəsa masə kaah mee ka tiyaa wiiyo kawa, kaɗoo kwalaariwa ən tom kən, hana le mee le kongsa wo ngə wo, ko kuma tááyima kəma wo ngə wo u ngə wərsə mee ngə káá ngə səmrawa, mee kaah yi ke ma ngííga ngən káá ngə səmə ɓaa a kalartaɓa ɓən káá bə wər kongsa səsa baata bə ngə tááyi wàgo mee ngə béɗ ma kaah ɓagg aná kaah yaa kudə'ngawa ngə wəraa konsee ra, kaafin ngən káá ngə ti bə bən kansə ba a húura, mee miniu wáágo a kuda ngaa bəsasə semra. Nɗə siso nə kéɛsə mee ééwá ɓaa kée nəsə tun tun Na káá nə man har ma waso kuma bən kwsinəɓa. Peɗe peɗe isi kéé nə mee to ka káá a tomo, bə ngən sensə mee kaman siso ɓa ngə taa siyora, kwasa'a siyo yaa kunda sə moora kə rgə səm ma siso, kuma maso da yake təne ham yi piɗsəɓa bol, ham ngə piɗsə ɓa bol kaah yi wo yisə təmba kaɗan keng sikoowaabo a tom keke sáádda yase ma hani yi mbarsəba, amma mee səmoo kənə, sən wo təmba a tom bəfina. So ndə siso nə kéésə mee eewa mbəsa kən kwaksa baa kée vəəsə a fer nəsə autonewá nə káá nə ma sentansn, a kuɗanan nə bəd ɓə láá wo nə wərən a nemen kuma peera har nə téénwá, ndə siyo nən kéesəwa